المعتقد الأهم لدي هو أن الوطن أغلى من كل شيء، وأحب أن أعلم هذا المبدأ للآخرين، علشان يحافظون على وطنهم من الحرب والفساد والمشاكل، الإنسان من غير وطنه ما يسوى شي، ولا يقدر يقعد ويستقر وكرامته وراسه مرفوع.